Njan wi ma uɓaandin bamba, hamma wi gjabu ma, ngi wentele ma nganju, ntaaji ma, ntaanji ma uɓaandi bembe, ngi laaji ma uɓaandi bembe. A jamano ginroose gommu, waabo njali ntaanji we, ntaanji we, wee tta bb- aati fan waabo fan. Ŧeenŧia ma daatu biñaŋ gí ngi wi, tita luusi gyaaŧ wee biñaŋ ma ngi yaal mo ɓaasin wi ma, we biñaŋ ma nyali gyaaŧi gi ma. Han wammu fan ñoomu fan ma unñini bommu waamu ginroose wi ma a wi maagi ngi bembele, nga ginrosen gí. Mbolo wi gí yaa, mboli laaji wo, hala bâginan bo. Balantagúnda fo feefi bâa tta mada húra, wima bânyaaŧi laaj, njali ma win yaaŧe wee wi bâa tta mada húra, bari golla ge gdúba ge bâhúru.